<hesitation> Raha amign'evitrako izy sy mitombiny iza hoe sy momba gn'ary sady sy momba gn'ary zany, satria misy avao koa aza gne marigny eken'ny retraretra hoe misy zany raha eken'iry olo raiky ry da mba ekegne raiky fa sy hoe ha da hagnohitry gn'an'olo avao sy mitombony zany izay amignahy.